Ujá mëţíjëna unuk mëyëlan pënjeej ito mëmbúk mulund uwala <hesitation> këmbërën pël pënţaţ pëñalal pí këcapan këdu duwaran këdu ñawa ucí mëţíjëna unuk. Uwala ucí mëndoo wuláa akakaraţ ufeeţ këfáanka opital keconsultir ulef dul bupicëro mënko kudáan. Uwala kak mëyëlan kadu capan ito bëlaj, ito mëlaj ná mëla mëloot mun.